Toetrandra amin-drô Pey Ba àby io, <hesitation> amin-drô Pey Ba àby iô ze, misy lera rô man̈ana aroe fo: asara ndraiky maiky. Misy lera zen̈y rô koa fa asara in̈y malefadefaka andra. Koa fa maiky amy zay, mafana ze andra amy zin̈y. Misy lera koa irô misy, misy malen̈y môramôra latsaka zen̈y fa tsy mandava-taon̈o.